Mi jiba kurori mbai be ndiyam ha nder tasow manga. mi wata kaute velnugo mi jiba dum sai mi wata ha hite wula voda ngam himbe nyama nana beldum.